آخر مغامرة عملتوها أول مرة بحياتي دزلج ، وطلعتو على جبل جليدي كبيغ ويخوف يعني المنحدر مالتو قوي كلش ، فاول مرة انكبحتو على وجي، ثاني مرة هم انكبحتو على وجي ، ثالث مرة نزلتو نزول ووقفتو وقفي تخبل وكلش كانت طيبي لان أول مرة